Ta ye chilaa naá xi ijña ye chongdee, ye chikulu, ye chikatoto, ye nchixi, ye ni'ña, ye livi ye <hesitation> chinuukue'e, ye livi ye chi venturia, ye ta ye naá kuui, ye kitu.